Ny fomba hanamboarako paty a, alaiko aloha zany ny vilany a de asiako rano, de ampangotrahana iny rano iny, asiana sira sy menaka kely, de arotsaka ao le paty rehefa mangotraka de rehefa <hesitation> avy eo amin'izay miandry valo minitra eo de malemy iny paty iny azo hohanina, de <hesitation> asorina anaty vilia de <hesitation> afangaroaro amin'izay zay tianao atao ohatra hoe asianao mayonnaise i, asianao atody.